Ô kegny rabe tia, da tena nihitako da niova kegny enao hatramin'ny fihaonatsika farany iny fa nisy ino fa nga nisy raha nataoko tsy nety? Sa nisy teny nataoko nanafitohana anao da nahatonga anao da tena niova io?